Dukka zunki bu gandi vurikiri <hesitation> ku nang fudar wuri magham saa num tu khan be saari bu masiya, tu khan bu sari masiya wasada ma nu gwadar dyine anum kaptu kha ma dlegume ye tabar bunu bu yem ku taba bunu yeju ke man var masiya wa kha yeedlan be tabar bunu bu yesuku ba nuke chinke dyili aanum kap nu aanum kap kume wanang nake dyinuke nga gar yeremu chema shimda tu tuk mundi barani chem gwa chem kha sha suyen nu aaki kap wa gab nu nga tuk manu dlunar labar barkandi nang yang dlunar nang dya vurti bu magham ya nu. Kiya nu kunshe munkir baran nu <noise> zalele nuke a dlunar bu aa nuke nga anum ba be ndukki bu magham ba tu yang vur kya munkir nang ya ma ku duna nu gunar balar barkandi bu masiya nu zhaaji nuke kunaki shigar nang ye ndukki nuke kya yakude ku ba magham nu dunki naa anum washi ku shat swata nga aaki tu zum dyi tukaka di kyin dasaki ye ndukki nu shopki anje haran nu ve memunarani yang aa shimdi baran leedan tabar bunu bu yesu wut kadari bu magham zum zum yenu kwadarku nu zalale nuke a muna vudu aa nu magham dasaki kushi guma pali ma ku dluna da be masiya yesu zhinerem.